En gəwləpa a daŋa tomsə a bəybərə gawni takə en gəwlə pa mabu gənu i tew ten tekə tekə da nə tomsə a bəybərə gawai ba a ba aw gbiri kə səwrə are gəkərə. Kuma baŋkə en gəwləpa tekərəmrə i tew ten gbirəm i tew ten shentə i tew tan zotə i tew tun nettə a bəybərə i rin kamsə a tomnə en gəwləpa gawni la tomsə nə nə kan a bəybərə to anibə kə gəgən doŋ a doŋ gam nəkə niya nettə arikə səwrəkə tomsə ba ar are resəgə mosə parə, i ren wawəgə yelərə sal ikən tew nettə tekərə ma daŋsə a oy gawni gbirəm sewləm nə nettə kan a baƴbərə a tomnə udi ani doŋ a bəkə gekə ba awe gəwləpa sə may kə ba barə ay da bə wanurə gawni yo i garə ayi ni tomsə ba ar mi wəkə on məkən tomsə daŋsə ga səw ɓaw sə ɓan may səw a bəybərə ali mikən re mi wayə gawni zum ɓamrə mikən nay tidi zum mi di nəgə tətəbə min lu min kə likə damrə pa ambi tankə mikə barə bə mi ren likə ama niŋkə min zo tomsə udi ar gə gən doŋ a doŋ məkən ba doŋ a bə dəl ninkə a danə re al məka da ba barə kə ma oy likə aya. Banda likə ban nəkə, netətə daŋ a bəybərə gəgən mari kən ba ba ren oykə gawni yaw kaw aren wawəgə kamni makantərə to ba kə gəwrə a oy tore aya? Yaw yelətə ən aniregbəm gbəkəre may ke yakurə are pekə wan udi an sə a ugə daŋsə aga tore ani ninkə dam a tə ani ruydəl nə də gagan bone məkə da ba barə e ana danə tomsə karsə a tə ən serapa sə a kpinə kpin hə bakin wanu dansə a oysə aga yaw enu makanta torerə ge akən gbə dikə se akən ba ba ba gəgən doŋ adoŋ anakə ən bakə may kay da tə ən a a ba be bere bakə barə awtə a wər hə hə likə səwrə bada ɓawsə wanə mallə ənbi tan sə itə in ankə may a ba barə gawni awtə kən wər re sere gəgən e gəwlo əpa sere. Makən ba arshere ninkə dam a tə am <noise> shere ba shere aw anire wanə səw aw sə́w rerə mən ba gawni ni titi dam mən kaməsə mən sə rem ren vasə rəgə nettə a bəybərə mə rem oykə goy daŋ yi e dan netta daŋ a bəybərə gawni mi ninkə ni mi tənə yabə ani shiti mi wəkə ba ben ɓawsemi ɓaŋ səw a bəybərə amma ninkə mi ba ban goy mi ba ban marori yi mi ba ban rer nettə a bəybərə, mi ba ban kuma zum gami gan paga paga pa ni mi oynə ani anire mi wəkə wən məkən ruydəl minə ninkə a gawni bilibi allə bilibi mi baw ɓan səw. Bakə doytə mamrəbə likə damrə pa am bə gom gon ama ninkə mi ɓaw səw ni bilibi annə.